<hesitation> ztal cua anímalh ni nu lo nyiz, tanto nyiz dóoh, tanto nyiz gweu, tanto nyiz-nyiz cualquier, nyizh nazh za iniën, tíë naré <hesitation> guna naré inyié ra tortug, ra beuh, beuh ní rniën laramaa <hesitation> pues laramaa desd´ un principio lo gyiú ni wanyramaa chi rïeganí bzalorumaa rïerumaa lo nyiz nazh, rïoruma lo, zaloh ra naramaa guc´zac´ techi nizhru zaramaa lo nyiz, nizhru. ziganí guc´za ztïemaa ni gunu zie lo nyiz dóoh nare ranë nu ra beuh nu lo nyiz dóoh la ramaa, rïenyaz ni naramaa lo ra beuh ni-ni canza lo ra yuh, lo ra- lo ra tom, lo ra, ni na tïé ejemplo ni rnie.